Jirkursu ana kthir tiyama hara yana ghamsira. Yana tsuho tsuhum yana sthika ga plnau daban ya sthika msthi dabam ki sthikaa waken suya daban ki sthik wakan soya tsama daban. Amma shan tsuwo ti yana hara aɗi nati yaɗena gamsrkurawa, shan yanaga msirakirari. Na sudukur suwa yana hara fakur gwaza tsama yana gamsira kurni sosai, adi a huri huriwa. Makrkur yana mbla kwiu, ga tima ga tstha so shanga dana nali su tu yo barari kuma. Apa timan ma ani mi mblani anti thjdantini, syaɗena bara ki ndikka ka tsawa, kaa tum lauhum m ndza ndzi yana bara apa ki purey irin ɗa irinda kammay da mbdakali, yana bara ki buney na irin da irin da apa da dubu pal yaɗena ki ndzi empty wa so kullum ana miki ndzin ndzi gabani yo wulapaa ikitri. To yaɗabara ki ndza gabainwa. Tsude ki wuti sulaka tiya shinaa si, kiwuti sulaka otsi. makrkur kilo kasuku koda pinau auna pal ko tsir ga suyenllaka ya namati ki dinga tsap ɓari mi saka dak thapstis tun mi ik pu ɗa ko buhu mikhu mɗumti ɗaa. Tim ya fatiɗa kira nɗilimtari so mi nɗilimta paani tin yanagha nɗufi msali. Ya tsokti thdyar mdakwa, ki thadjar iyayenna kithzdgr maɗana kwa ikakhir na ki thzdajr khirna, mmi sutuya hamta la adinna ki thzdajr ni khikar; so shanga suna ti gha hara akwa rayuwa ashina ka nupə naira kuma, naira tuhfu, naira kuma, naira tuhfu akwa sai kwa tsiyaga ga gha rayuwa nga oa mwala ga kal kal apa laktu go parari. Gaɗa dame tusikaa wujirin mda wa. Kullum tin ga ringa kiɗi hyel atakra shan sutu go barari ka hyel thzdajr nga. Gaɗa dame tusi kamdu mi mdana hara kalkalwa mighu na shawara mi takhi khita msira mitadi khitu tsuwa tinga shjani ka halari. So ana yapani rayuwana kullum yana bara sutuya jakha yaɗe na bara sutu yaka ka bwahilwa. Shan sutu ya harari yana bara ko mdana oltstha iya ko mdana kiri ko mdati yar kal kal, ataringa nali shawara na mbda kulaka natu a ampane tura yaɗa khi lantu khiri abur aah loltstha tsa ko tsa oltshba iey wa. Ya kli- khiri suna mbdakhilaka na a anfane tura. A rayuwa mighu ndze appatsu ngni bayani sungni tu yakwa harari ibaitu tum mifah kuma, yana nuu kikha yaruu oa faku har har ti khila. Ei tswa ti baitu shaawa yakamata ki baiti ana ibaitu tsuwa ata khira gwaza. Yaɗi baitu tsuhahyo atakhira pinauwa daga gwaza yana wuti alheriya alheriyari har anti mati tu mayene kwa, ka matu kwiieer ka matu thlah. Tun si kasanche isu ka takhira waken suyani. Wa ken suya kullum yana harani yana harani igha msira ku rari sosai ahuriwa. Ki namtira har ik ndze mda. Kamya shanga khil mwala ti hara tan tsthentra. So aah tsuhoua migha harani mi hyel volaghu barka ghaɗa tiriwa. Ko gantrini ma kavu o nɗufa ga hyel an hara tighu tirini gaɗe kail nɗufuwa kahg jak tu harari, so mighu hava ni gaa gamsura akwa rayuwa nga sosai. Shanga sutu ga harari sai ghi nthduu mba sai ghi nthduu tiri. Atirini ndze paa apaghu rubut jarabawa ai, mighi msima gagha msira mighi tiri tsu kaghi ka msirani gaɗe khil nɗu fuwa.